रेगिस्तान मा अनुकूल वातावरण मा हिटुणू कू यू खूरोंं थे एक बडा तलूओं से ढके जांदू। जू गर्म रेता माध्यम से अगने बढण मा मदद मिलदी। यूंक शरीर थै रेत गरमी से दूर रखूण कुन ऊटों लंबा पैरा हूदा यू सुखा गोबर से शरीर श्रावित करदूव